اممم، د پیشانو ډولونه، که څه هم زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرمه. خو ډېر، ډېر داسي پیشیاني مي لیدلي دي چې شکلونه یې فرق کئ، حجمونه یې فرق کوي. او <hesitation> نو د پیشیانو په اړه زه ډېر معلومات نه لرم خو ډېر ډولونه مي لیدلي چې شکل یې فرق کئ او حجم یې فرق کوي، وزن د نګاه څخه فرق کئ. نووو، خو دې برخه کې زه ډېر په اصطلاح ضرورت نه دی پیښ سوی چې معلومات و کړمه. نو زه هیڅ معلومات په دې اړه نه لرمه نو نسم ویلای د دې پیشي نسل څه ډول دی او په اصطلاح د نسل سرچینه یې د کم ځای ده.